بلکل پدی او روستيو کي زه ډیر سخت کار کوم او کارونه ډیر زیات وه نو پدی اساس د ستړیا احساس مي ډیر کوي خو دغه اوس ورځو کي زما کارونه لږ کم سوی دی یو څه لږ ارام سوي یم. او لږ نور ذهني ارامتیا ته هم اړتیا لرم ځکه ذهنې ارامتیا دانسان لپاره ډېره مهمه ده چی باید ویی لري